Ma pidänü terve päävä veetmä ka muuseumih vai eläjäaiah, sis või-ollaq pigemb eläjäaiah, selle et sääl saa ika süvväq ostaq ja koskil mõnusalt istuq, a muuseumih ei olõq jo terve päiv midägi kaiaq, kui sa just Louvre'ih ei olõq.